Ɓurani kam ko ndaarde filmu belɗo e dow janngude deftere welnde. Sabu so ndaari filmu belɗo, maa mi nan, maa yiyi yimɓe ɓee no ɓe siforii, no mbayi, no ɓe ngollorto. Ɗum ɓuri nanndude e goonga e dow deftere. Deftere, mi janngan tan, mi faama, kono noon mi yiytaa, mi faamataa hen ko heewi. Ko noon so tawi ko filmu maa mi yiyi taariindi. Mi yiya koɗkikii. Hay ko mi faamaano so mi yiyi maa mi anndu ko firti.